عشان نعتمد العمل الفني جيد او لا، اول شي <hesitation> اعتمادي يكون يعني على الرأي الشخصي. <hesitation> انا حاسة انه مثلا هذا العمل ابدا ما عجبني، وكمان على حسب الارباح، وعلى حسب الجمهور، الفئة الاغلب حبت العمل الفني هذا ولا ما حبته.